अगर हम अपनी इंसानी तौर पर देख्याना ता हामु लगन की भई पेड़ कटान ता वेपर भी भोत दर्द वन किलेकी वेपर बे पाणी निकन वेपरबे दूध निकन ता हमते लगन की वेपर भोत दर्द वन पर जब हम साइंसए तरफ बे देखन ताब वेमा क्वे दर्द नी मतलब वेमा जीवन था छे ची पर वेमा ना यु दर्द फील कानो क्वे नर्वस सिस्टम नई ची ता वेते दर्द नी वोन इले हम पेड़ काट लयन की चल भाई येपार दर्द नई वोडु वाल पर हामु लगन की ना- ना भाई एपर दर्द वोणु छे ची।